Ambɔ bɔ saka dene enu na shari aga brekete gan oncu enu so zeze edoko ba mu soko den enu ou aga na nyi shaŋ jɛ mu soko ba shaŋ vɛ gan owu oŋcu aga muso gare oncu enu to jekawe aga kyana ba acece muso vena ve mu shaŋ je ba muju jara muso vena ve mu saŋ je ba muju jara muso ko gun uncuu enyi de ve oŋnyi shaŋ obaba ma nyi ba ko gya ma nyi ba a shaŋ ka bi eŋke gya mu sede embɔ bɔ sake dene enu ba ko onyi na gan oncu enu ba muso ju kebu domi aga muso ga ba riyi mu shaŋ ba ama muso ko den aga enu cu aga na nyi je we aga mu su gan oncu enu koma muso gan oncu enu dinaŋ aga muso la naje baje mu ne ko sha elaŋ bere ketɛ dami riyi aga komea aga muso she na je dom aga muso zhoma na je edɛ eka je leke jeje ko ojum ojum ojum ko seki gan najje su zeze ba am nini aga mu su wu saŋ gan na je oncu dina okpɛsu ko ayo ko sat yen je shaŋ atakami shat Takami muso sabe shaŋ j mu shaŋ je origa muso sabe shaŋ je mu shaŋ je awudo muso sabe shaŋ mu shaŋ je gan na je ocu enu domi enu ma ke ngi ve de ve ei ada je nyi ba a sa ve muje goi enuenu muso dama gan oncu enu domi ba mu nu dama gan oncu enu domi ba mu nu gan oncu ba ama nyi sana gan oncu enuɔ dina nyi je jut enuɔ jamu dami kela yeneyi gam mu mu wene elaɲ eme gap mu oje afɛting enoɔ i kpo sha ama mu so ve ga mu so bei ga eyuno mu ju dam asa enɔ se je zek mukpɛ zek no ba je edɛ ka gan dɛ ko je ko ogbɛk iye ko elaŋ agap je we afecting eje oncu no we kpo sha she shaŋ ogap ogap mu jene je edɛ ka ba je muju gan naje oncu ba domi efuse be elaŋ.